Ebo oware no̠ me̠ ro̠ ri fiki ye̠ ro̠ tano̠ e̠bo̠ na ebo̠ yo̠ owho no̠ o re ro̠ oto̠ ro̠ ko̠ owho no wo ye, ebo̠ o̠re ria kugbe owho but erao no̠ ikio̠ko̠ na me ji kele na obo̠ are̠ jo̠, e̠bo̠, ologbo yo erao̠ no̠ ere̠ ria kugbe owho eye erao no̠ eware te̠ be via ote ro̠ no̠ are lu ko oma ri are luko oma ri agbe̠ ro̠no̠ ata ru ke oma ri ha are lu edo whe no̠ whe wo̠ oware na we re rie no owho oro ete ena ho erao no̠ a like evao o̠fe̠ erao na <noise>